Ko'o ñuu ndadanduru ña kuan cosina, ko'o ñuu ke comida kenro iho tanxeño uun ni cafe konró, ketuni ko'o ke comida vaso uun uun ndute, ke pero meni ye'e iñuu taka vaso.